احاول قدر الامكان استغل كل وقتي - بحيث الوقت الي متندم علينو هسه ما اضيع ولا دقيقة، كلشي ابالي اغيد انجزو وما انجزتونو خلال هذا الاسبوع الغاح ارجع وانجزو باقصى شي اطيق اعملو